هو إنا نعيش الحياة بطريقة متوازنة وإن نعيش حياة جيدة متوفرة فيها كل حاجة وتكون مجددة كل يوم نعمل شي جديد، وتكون متنوعة وبعدين بنعرف نعمل كل حاجة في كل وقت وتكون منظمة وقتي وكدة ونكون هي متوازنة الحياة معايا، ويكون كدة عايشة في حياة صحية جيدة وتكون مهتمة به.